Hala bâginam bo de, we antimbaa mmada húri we, gó blúŧi, woo wi njanga yaa. Unriŋi riŋe, ndu uriŋ mo ndi buŧi ñaani mo, wi ma gíni wee wi uhúru. Bari wi ma ngí blúŧi, antimbaa ttú húr.